Gny fomba fanamboara lamoara <noise> tsotratsotra. Mivily planche, le refesy planche rey ampitovizy refy. Le tapaha amizay, lafa tapaky ndrozy mitovy refy rey, manapaky planche raiky koa hatao fifampitohizany. Lafa mifampitohy amizay iny, amboary amizay koa tafony iny, le fantsihy amizay iny bakeo miaraky amy varavarany.